Mfuambe- i- mfiru- mfiru wakwa we ghirwa, mfiri ninairima ni phae kondeniote. Miraa kore vana vake vairima injikumbuta ku. Papa kundeiphaa kuu- kureghirwa ithanya nifoghafo urio mera kore nkakumbutwa nachiichwa kindo kichadu kowu kughera miaka mivile kutende vitanya kakimithe ngarakughole na vana na vana ukerie varima ikweghe. Hikuimbia tanyimbo tate wakukumbute henachio nijifurie hamka kwaitho kindo kichaa maanya luvaa andefita miaka ile. Au kwa mfano thainyi luva, njuroku haghirwa ri- mweri wevoka yaani mweri wa januari tarehe ikumi, nimfiru wako wabeberwa. Luvanyi idungie- idungia mthu kunijerui mpaka luvaa vandeghira miaka <hesitation> foukaa makumi mfungate na umwi, nikwi kikefika januari tarehe ikumi nipho mphirwa wako weghirwa. Yaani hughirwe kwaki kwaicho kindo kichaa kwaku- ukwavona watiru vandu hevichitamia kamivile <hesitation> nitimuchighire kwaicho kindo kichaa dukwako, Mrungu andekughenja uwekaa miaka mingi.